Raha amiko manokagna, tsy tsara ny filokagna amin'ny resaka fanatanjahan-tegna satria mahatonga ologno lasa kamo izy hiasa. Raiky zay. Faharoa magnaraka an'izany, mahatonga ilay olo koa lasa miankin-doha ary lasa mangalatra ihany koa. Satria kôfa tsy mahita vola izy agnanovana io filokagna io, lasa manita-kevitra izy handeha hangalatra. Dia zay zagny ilay maharatsy an'ilay resaka filokagna.